අභියෝග වලින් තොරව යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන්න පුලුවන්ද කියන ප්‍රශ්නෙට <hesitation> මම හිතන්නේ ඇත්තටම <hesitation> එහෙම බැහැ කියලා. මොකද අපි කැමති වුණත් <hesitation> අකමැති වුණත් <hesitation> අපිට ජීවිතේ හැම මොහොතකම <hesitation> අභියෝග වලට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. <hesitation> ඉතින් <hesitation> ඇත්තටම අභියෝග <hesitation> දවසින් දවස <hesitation> අපේ ජීවිතේට එද්දී <hesitation> අපේ තියෙන ආත්ම විශ්වාසය වැඩි වෙනවා. අපේ ඉවසීම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම මේ අභියෝගය ජයගන්න <hesitation> ප්‍රඥාවන්තව කොහොමද කටයුතු කරන්න ඕනේ කියන එකත් <hesitation> අපි දවසින් දවස ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් යහපත් ජීවිතයක් ගත කරන්න <hesitation> විතරක් නෙමෙයි <hesitation> ඇත්තටම ශක්තිමත්ව ජීවිතයට මුහුණ දෙන්නත් මේ අභියෝග කියන ඒවා <hesitation> ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. <hesitation> ඇත්තටම අපිට <hesitation> අභියෝග වලින් <hesitation> තොරව ජීවත් වෙන්න බැහැ වගේම <hesitation> අපිට මේ අභියෝග ජය ගන්න ගොඩක් විට <hesitation> අපේ වටේ සිටින අයගෙන් <hesitation> ඒ කියන්නේ අපේ ආදරණීය අයගෙන් <hesitation> උදව්ත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. මොකද සමහර අභියෝග වලට අපිට තනිවම මුහුණ දෙන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒක නිසා <hesitation> අපිට අභියෝග වළක්වන්නත් බැරි නිසා <hesitation> අපේ ජීවිතයට අනිවාර්යෙන් අභියෝග එන නිසා <hesitation> ඒවාට ශක්තිමත්ව මුහුණ දෙන විදියක් තමයි හැම මොහොතකදිම <hesitation> අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ.